किडी अंडा दे <hesitation> अंडा माथी एक अंडा माथी घण। <hesitation> भारी किडियो निकड़े <hesitation> पोले। किडिया रोहे ती अपरे सुगंद छोड़ती जाए ते सो खुस्पु छोड़ती जाए। ते बिसरी <hesitation> किड़ी रोहे ती सुंगी सुगी ने पाछड़। पाछड़ जाए आपका स्वागत है ने काई भी खानें खानें चीज होई। तीन रापर सबकी सब भीड जाए <hesitation> ने सब चीज। <hesitation> मां चूटी चूटी होई जाए ने खाई जाए।